Ziꞌk nak tib minn diꞌltsa xkuꞌn c̲h̲ak loma c̲h̲ak nap axta lëꞌma xwiyma minn ber después konde lëꞌ minn xkuꞌn sddzak lëꞌma sdzak gilnë o lëꞌma bukwaꞌn xineꞌ lëd minn lëꞌma, después lëꞌma nlas c̲h̲ak ldoꞌ xneꞌ xkuꞌn xki xneꞌná, lëꞌma sdzak gilnë par minn, minn xkakga. <noise> ziꞌk nak naꞌ diꞌltsa bukwaꞌn nak <noise> gilnë guꞌn sdzaknu ber xlaꞌndná leꞌy ineꞌ minn loná wen bos xkakga x̱iꞌk nak naꞌ ineweꞌnná, ver nana xneꞌwenda minn loná nika naꞌ tipta yu gunu <noise> lën gikná xki ber diꞌltsa bo or bok dzena kaske lëꞌma idzaꞌl ber naꞌ xlaꞌndná ineꞌ minn loná giaꞌnweꞌnná xki.